ମାଚ୍ଛା, ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ କଥାଯାବା ପାଇଂ ଵିର୍ଭୀନ ପ୍ରଣାଲେ ଵିଵହାର କରାଂତେ। ଜାପାସ୍ତିଷ୍ଟ, ଵରେମେଂଟ, ପାନୀରେ ଥିବା କଂପନା ସୁଷ୍ଟୀ କରତୀବା ପାରେ ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ, <hesitation> ମସ୍ଚୋଜୀଵୀ ମାନେ ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ କଥାରତା କ ରା ତେ। ମାଚ୍ଛା, ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ କଥାଯାବା ପାଇଂ ଵିର୍ଭୀନ ପ୍ରଣାଲେ ଵିଵହାର କରାତେ। ଜାପାସ୍ତିଷ୍ଟ, ଵରେମେଂଟ, ପାନୀରେ ଥିବା କଂପନା ସୁଷ୍ଟୀ କରାଂତେ। ମାଚ୍ଛା, ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ କଥାଯାବା ପାରେ ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯାଂରେ, ମାଚ୍ଛା କୋ ମନେ ବହୁତ ଦିନା ବନତୀ ଥାଂତୀ।